Agar o'rmonni piyoda kesib o'tmoqchi bo'lsam men. Birinchi navbatda yonimga kerakli narsalarni olaman. Chunki o'rmonda har xil turdagi jonzodlar va mahluqlar bo'lishi mumkin. Bu uchun qurol olishga to'g'ri keladi.